Indray mande tsy mipoly avao ley zaho raha mandeha amin'ny dentiste zao, manala nify avao no- <hesitation> no andehanako any de <hesitation> à peu prés ngamba <hesitation> une heure de temps ngamba mijany fangalana nify zao de zay avao ny anatin'ny taona raiky.